Eka! <hesitation> ilay avao aloha le <hesitation> mi-se déconnecter kely amy resaky technologie igny mba mandeha magnenty nature koa an-tegna, mandeha manao aventure ambanivohitsy, <noise> ilay avao koa zay am' resaky fahasalamana ara-tsaina zany tena ilagna zay.